Amo ka̱ mal wo ka̱ ka̱ iljwisi ɗe ma̱ wuta̱nsi ma̱ na̱n ma wutti jwasa̱n ɗa̱n attl ka̱ go na̱k ningo amo mal ka̱ ni cina ko kuma a lam mal mansi, na̱k ɗe mal wo ta̱ nali ama nalti gwas ta̱le ta̱ mangetl ga̱ ta̱k guk a lubii ɗak ka̱ wu so, a kume ka̱ lami ɗe ta̱s wonti kuma go mali sa̱ wonti bsle man mba̱la kume ka̱ wul a̱a̱ nakˈen mal na̱k nige yek ka̱ za̱t go kapa̱n ka̱ giz wo ta zik yen, a mal wo a ta̱ zi yen asa̱mi lop ten gin ɗe na̱m kume hal ka zi mal gwe ɗe pa wo ta̱ nik am wut mil lop lop ata̱ wul asa̱mi lop ka̱ gin ɗe na̱m go nige ka̱n ka njika̱n punka ko gin a ɓo wonti so ka yeni punka gwa njika̱n wi mal wo tik ɗe gwe ɗe pa wo kum ɗe mil jwa wonti ko lubii gwa wo ka̱ nak wonti wu ka man dopti mal aka̱ mboshi ɗe kume tlu ka̱n ka̱ lami wu, ama kume ka̱ wul ɗe tla ka̱ wu i tla wo bal wul ka̱n ka man pa̱lti hidima na̱ tla ama se kaksa mbala̱n, ama mal tik ɗe gwe ɗe pa wo ta̱ ni nja mal ko wokko ta̱ man kol a sannan go ti wo ti ka̱n gwe ɗe pa wo nige a ta̱ wonti wu, a wuli kume ka̱ zi mal na̱k nige go zuwa ka̱ gis wo ta̱ zi yen wi, to ta̱k mbi ma̱n wutti mil lop lop za̱ti ga̱ cine wo ta man za̱t ɗe na̱m, ama ga̱ loɓi wo ta zi ɗe lop a zobsi po ɓa̱l ata̱ zi ɗe lop. Kaga sa̱ ɓal ɗe na̱mi mil mil kaɗe sa̱ ɓal ɗe namtan a ane ka̱ wu sa̱ ɓal ɗe mukka, to yek laki a wuli ɗe ma wo ta̱ ta̱mi ta̱ ta̱m iˈe a kume wulti ka̱n ka wul ka̱ ma wu nak'en ilgwe ɗe pa wo ka pa̱li lubii gwa wu ka man wulti mal ka, kume sa̱ wonti yi yek ka̱ yeni ɗe ili nal go ka man mot ɗe mekaa ko ɗe wupsi aka̱ wulsi ka, mal pamma wo kume ka̱ la gin ɗe mekan ko ɗe wupsi suksi wugo, aka̱ yemsi aka̱ wulsi ka aka̱ zak ane ko na̱ yeni gon to nige ka̱n sa po saka tliti, yek laki yek a wuli ɗe amo mal mala na̱k ningo a lam kyo mal man na wul ji lubiimi jwisi, ɗe bi kol ka̱n ba zi sogo, a kol wo ti wo nakˈeni ka̱n iˈe ti wo da mago seko ka ka mboshi aka̱ nguk a lubii ɗak ka̱ wu, kume wulti ka̱n ka wul ka̱go se ka̱ mosi wonti asa̱ ɓatlik woni ilgwe ɗe a̱ ka̱ lam pa̱lti wu, ama mal wo ti wo ɗe na̱m a manik aget ilgon iˈe, ta pa̱lik ilgon iˈe a kume ttlu ka̱n ka̱ lami mag ka man dopti yen ba gomzhi a ka̱ mboshi a na̱k gwe a dla̱m wu, sa̱ wonti wu ka man yemti jwasa̱n wonti aka̱ wulsi ka a ka̱ zak njet ta̱k man ba̱lti illa̱ nguki jwe ɗe pa wosa̱ aa yik ang wu, don kume ka̱ zak mal yek sa̱ la gin ɗe kutl a ang ɗak ka̱go to lugwe ka̱ na da̱mti mago se se ka̱ ngwe se ka̱ ngo lugwe ɗe pa wo ka ɓalsi wu, ama kum ɗe ka̱ pa̱l gin ɗe lop ɗe mekan a pa ka̱ yemsi a ka̱ wulsi ka ko woni lulpi de a ka̱ nak hwulsi ka sabona̱ ta̱k mbi llgwe ɗe pa wo. <hesitation> ka mbi ta̱k ba̱l ma̱ji tek ju na̱ na̱li wu ma̱jwe ɗe pa wo sa wu yek laki yek a wuli ɗe mal na̱k ningo mal ta̱mi ɗa man ko kuma a lam mal ma̱n na kyo jwisi ɗe a ma̱ pa̱n a alubii wu to yek laki yek ɗe wa gini ka man pa̱lti wul na̱si na̱k ninge, nige nige ka ɓatl bukata gwa na̱ nali to yek laki yek a wuli ɗe mal ta̱mi ɗa mani to ta̱ nya zini ang.